Kancáti cí koowí kancátëna kí uwel ajá kënţíj irumaj waw, këncátëna kul uwel. Been doolaŋ uwel sincëral mëyëlan kënjeej kancáti këcatna uwel. Abakáaţ <hesitation> mëŋal baraf kënjeej kancáti kangarëna kël been, kancátëna kël been nabá <hesitation> use kaka përafanëran kël. Kancáti kon kancáti aká bëţ náfá ţí vi ñaan.